Mahare marary tokoa ny zava-maniry satria rehefa tapahanao izy a dia misy mamoaka rano na mamoaka zavatra menamena, ary rehefa ohatra izy tena hoe tapaka tanteraka dia malaza de maty.